د شخصي فعالیتونو څارلو لپاره د ټیکنالوژۍ کارول په ځینو شرایطو کې اخلاقي وي، لکه کله چې د خلکو خوندیتوب یا امنیت ته ګواښ پېښ سي، یا د قانوني اړتیاوو په چوکاټ کې وي. خو که دا پرته له اجازې او بې دلیله وسي، دا د محرمیت حق تر پښو لاندې کول او غیر اخلاقي ګڼل کیږي. مهمه دا ده چې د شخصي محرمیت او ازادۍ درناوی وسي.